اجيب قميس واجيب قوبجة ترهملو يكون نفس القوبجات البقية ، وو اجيب خيط - وارجع بين النقوبي مال القوبجة افوت الابغة والخيط ، بين النقوبي وبشكل حرف إكس حتى تصيغ مضبوطة - واضل اخيط لي حد ما أكمل